لازم تحط في بالك النتيجية النهائية الي انت تطمح لها وهاي بيكون حافز جدا قوي حقك حق انك تستمر في <hesitation> في التمارين